أفضل يكون السمع لأن البصر أهم شيء في الحياة حتى بل بعيونك تقدر تشوف شلون يتكلمون تتعلم يعني ما بتعاني نفس ما تكون ما تشوف فأنا أفضل البصر البصر نشوف الأوادم نتعامل وياهم ايه نتعلم لغة أما بدون السمع عادي يعني بتمشي الحياة